पतलूनन के एक जोड़ा के प्रेस करेके खातिर हम सबसे पहिले एक प्रेस लेब अउर ओके प्लग में लगा के गरम होइ खातिर धई देब <noise> अउर जब तक <noise> प्रेस गरम होई तब तक हम पतलून के <noise> सीधा कई के बिछा लेब। ओकरे बाद हम ए देखब कि पतलून के फैब्रिक कौन वाला हवे। ओही हिसाब से हम प्रेस <noise> के तापमान सेट काई देब ताकि जाड़ा गरम या कम गरम कईले से बचल जा सके। काहेकि जाड़ा गरम हो जाइ ते उ फैब्रिक के पतलून जारी जाइ अउर कम गरम होले ओकर सिकुड़न हटबे नहीं करी। पहिला पतलून के प्रेस करेके बाद हम दुसरे पतलून के साथ भी एह प्रक्रिया दोहरइब अउर दुनो पतलून के बारी-बारी प्रेस कई लेब।